أنا أشوف نفسي أفظل شخص <hesitation> يشتغل معاك هذا الشغل، لأني شخص متقن جدا جدا للشغل، وكمان ما أحب إني أراكم شغلي أو أؤجله لبكره، وعندي إستعداد أطور من شغلي، وأتحدى أي شخص إنه يجدر ينافسني بشغلي، وكمان عندي أفكار مرة حلوة ممكن تزيد أرباحكم بدل الظعف ظعفين.